Kekanan kepa aku di kasa di kasa mal di kasa apa ma kasa kepaarku <hesitation> sunyongola temu tulawir <hesitation> kumaan te pakean roa odoh memang palontelatua natan mapekaso mopea kere ka rianuma mopakete ko' tumotol tela tumotol tela stenga liter wir kumaa no'o medola roa luwekla nitu luwekla yanola marsa ma marsa maangkamantes memang kaanolamantata odoh emamng konik ko sedap kasa mekan memang mantik ko tiko maungka angko kumaan laker kekaan apape kasi kokumariam sakokuma rianuma oominiamula pukine niatua komina summola komina sumola sopi sopimaan hokite he mamauka antiko kowe kumanolamu maketela roa odo sadap kase roa dei dei <hesitation> siwano roa uleuleen nekentela tuana pakela kamante so marse kaanmo medomo mola kopakela sayor yawenanola komedok <hesitation> ko tumodok moi <hesitation> peit sobor <hesitation> kanomola odoh eman sedap kasamekan.